Mizzica di dui jiorna! 'N Sicilia semu abituati a nun aviri acqua puru simanati nteri, autru chi dui jorna. Ma siddu succidissi ci facissi un casinu comu nun l'ahiu fattu mai, pirchì è assurdu chi nta lu dumilavinticincu si parra di mancanza d'acqua. Li tassi però su' pacati prufumatamenti.